Nɗa̱a̱n daɓoɓi bi ka̱er ga̱pe hen na muop nɗe ngam, a kwei ga̱shing, akwei jaki, a kwei a ga̱shing ga̱pe hen na, ga̱pe la ga̱ muan nzuu, ta ga̱ na ma̱ɗem muop ɗiingam ga̱pe muop nɗe specially ga̱la da̱ lokaci krismas, la̱ ma̱ muen zuu, ta̱ da̱ ma̱na bika̱er ber katei, ta̱ ga̱na akwei bi ga̱pe muop nɗe la yong ni ga̱pe ga̱na muop ɗe la muop ɗeɗi tong puat yi ga̱ muop, muop la puat ga̱ muop, a ɓi ga̱pe ta̱ ga̱na, ta̱ ga̱shin shawa, ta̱ ga̱ mang hoto, ta̱ ga̱ɓoot dega̱ shin bi ga̱pe gake nda̱ muop, nkong ga̱hok la ga̱wa ta̱ ga̱ɓoot ga̱kut kai hen bi hok ke hen ɓa hen ɓop dang ba, la gumuen da̱gu twoot ɗi ta̱ gushin bi yi, ta gu wuro gu kaampe dip ɓi ga̱pe taɓa ga̱ na ba, nɗa̱a̱n zuu gaɗe muk ga̱bi jos, ta̱ ga̱na dabobi ga̱pe muop da̱ga̱ muop ngam, muop da̱ga̱ muop a de a de nda̱ bi ba, muop keɓe pe hok a de ga̱pe muop la yong ni zuu ga̱pe mutani tong da̱ na bi gwen lede ntset nda̱ gwen a ma̱ɗen bi ga̱pe nɗe, gwen dorina ruwa ɗorina hanga̱ɗe ga̱ɗe muop ta̱ muan dega̱ ɗe Muop nɗeɗi ngam, nkong ga̱hok a ɓiga̱ɗong ga̱pe ya kamata gurum tong dega̱na bi ga̱yit muk tsa ga̱pe la ga̱na, ma ga̱pe tong ga̱ kelleng, so bi ga̱pe nɗe ɗang yit nɗa̱a̱n bika̱er ga̱pe hen man ngam, ta̱ ɓoot dega̱ mention ba, akwei gwen liit, akwei gwen bi ngam a kwei gwen lion, gwen tiger, gwen. hipopotanus, gwen woo, gwen copra gwen bi nɗeɗi ber katei, ga̱ta̱ ga̱ɓoot dega̱ na, gwen zibra muop nɗeɗi ber katei, ga̱ta̱ ga̱ɓoot dega̱ na̱, gwen zibra muop nɗeɗi, so hen zemyi dega̱n tem, ɗie ga̱ mai dabobi ga̱pe ga̱pe ma̱nɗe la ma̱na yi ga̱ɗie ga̱mai ga̱pe ma̱t ɗe la ma kwal yi gaɗie ga̱mai ɗe ngam, akwei muop ngam ga̱pe ta̱ ga̱muan da̱ga̱ na muop nɗa̱a̱p nɗa̱a̱n biga̱ muan dega̱na a ga̱pe guɗe gushin aram yi, muop nɗe la kwal y'oh, taɓa ga̱man bi nna̱ a, taɓa ga̱na lwa nna̱ taɓa ga̱nɗe nang nna̱ a oh ɗong muk pet ga̱sampe de ga̱na biyi ga̱yit ga̱, dok ga̱ɗe men njap manɗien ma̱nɗe la ma̱ muan kwat li nda̱ ma̱nda men, ma̱ɗe ma̱nabi ga̱pe ya kamata ba, ama ka men eep ba, ama ga̱pe nɗasa̱na ho, ga̱pe ma mang dega na biga̱ yit men ka men eep dega̱ na bi zak, ga̱pe oh dok ma̱n de ma̱na bi nna̱ a tv ama nɗa sa̱na, oh ala ma̱muen ta̱ ma̱ muen Wo hen niuan jos na nda̱bi zak ga̱yit, kapin muop ga̱ pa̱ hen aram, akwei bi ɗi susei ga̱pe tong ma̱na ni nwaar ga̱kem ga̱kem, akwei bi ga̱pe la ga̱na da pari ga̱bi jap ma̱ɗien lana ma muop tong ɓat ga̱sam ba bi hok tong pa̱ muop tsuun, tsuun na̱ kuma nɗe la pa̱ muop a nierang, bi hok, bi hok, nɗe anɗang nɗang, shin nɗang bi nna̱ da̱ yi ɗak nɗa̱a̱n lwa ntset ga̱pe nɗe zuu, kuma zuu nna̱ wo ga̱pe ga̱ɗe men, azuu ga̱pe oh yakamata ta̱ ga̱ muan da̱ga̱ na bi, wild life park nɗeɗi, gwen ma̱ɗem ɓi nɗeɗi ngam ga̱pe ta̱ ga̱ɓool dega̱n na ga̱ɓi hen kem hen shin ɓit vel da̱ ga̱ muan dega̱ na ma̱dem bi lwa ntset nna̱ ho, hen kuma hen shin ga̱ɓong, nietal ga̱pe gutal gupa̱ hen nna̱, hen zem dega̱ ɓop ɗang kwal kam bok ma̱ zeru la hali de kat bi nna̱ mudu'ut tyak men tong pya because mu du'ut akwei pe ga̱pe tong ma̱ɓat dega̱ gwen bi nna̱ zak ga̱yit men, so la ma̱ shin pa̱na̱ ta̱. ga̱na mu du'ut tong ma̱kat sa̱mtiem, sa̱ntiem hok anita̱ ta̱ ga̱na ma̱deru bi ta̱ ga̱na muop tong da̱ga̱ ma̱ɗem ɓi wei daga kasawuje yar ma̱ɗem yar ga̱pe taɓa ma̱ na ba tong ga̱na ma̱ɗe ma̱na bi nna̱ tv waru muɗu'ut, a mma den men ta̱ zak ga̱pe ta̱ ma̱shin bi waru mudu'ut, a mma̱ den men ta̱ zak ga̱pe ta̱ mashir ga̱tong ma̱ɓool dega̱ mang copy right mmuk kasawuje dega̱n shin zak gayil men ga̱ma, ga̱mai hok taba mang last ɓa, ga̱mai taɗa men bi ba, ga̱mai taɓa ba nkong ba so ma̱zemyi

La ma̱ka̱er jap men ta̱ yaa̱l zak ka̱er, dɗe muop ga̱na muop la wul lu na̱, na bika̱er lu na̱ ai hen ga̱bi hok lu na ai, toh ga̱shing maɗe la mana mpe ga̱ seng ɗong ba, ah, jaki ma̱nɗe la mana pe ga̱seng dong ba, mudu'ut, a pe ga̱pe ta̱ ma̱kat pe pe ta̱ ma̱ eep ko makaranta, muop ma mmuk bika̱er, muop ta̱ ɓoot dega̱ eep makaranta mmuk bika̱er ɓat ma ga̱yil men ma mudu'ut, domin mudu'ut zem santiem kuma muop zem makarantu ma̱nan specially vetrinary ga̱pe muop muop dega taking care mmuk bika̱er ga̱pe ma̱nɗe la ma̱ka̱er yi, ɗe ma̱kat yi ma̱shin ampani nni, domin kambok hen baɓop dang yit kwal, domin ndasa̱na wo la ga̱na mudʊut ba nkong ba, mudu'ut ɗe la santiem yi, ma̱ na bi ga̱pe dok ma̱nde la məna yi ba ga̱yil men mudu'ut specially bi ga̱ɗe men ta̱ ma̱na yi, ga̱pe. nde la da̱ yi mudu'ut, oh ma̱zem dega̱ shin ma̱zem a karuwa ɗe bi hok ga̱ sake dang yil ga̱ cep ɗega̱ kat yi ga̱ sa̱ntiem ntit, nkong ga̱ hok hen ɓool-- Gwopneti kambok guyong suk ɗe gukat pe ga̱pe ta gu ƙa̱er men, ɗe ma̱kat bika̱er yi susei ga̱yil men mudu'ut, nɗa sa̱na̱ muop la da̱ kwal gurum la muan dega̱ tseet bi, muop kwal muop yi muop ga̱mven bauchi muop ga̱ muen nnang dega̱n tseet ma̱ɗem tseet dega̱ tset ɗong amma̱ den men ta̱ dega̱ shin ɓak ga̱yil men <hesitation> ama̱ den men ta̱ dega̱n shin, ma̱shin bika̱er nna̱ zak, muop la da̱ tseet bi ai zamu je shen dam ta̱ ma̱ muen mudu'ut dega tseet bi tyak men pya, ama la ga̱na gurum yool dega̱ muan bauchi dega̱n muan gwombe ko katsina ko kaduna ga̱yil ɓakwa, dega̱ tseet biƙa̱er ɗong ba, ga̱shing nna̱ tong ma̱ɓat dega̱n ka̱er ni, aas nna ta̱ ma̱ɓat dega̱ ƙa̱er niɓak, ma̱ɗem bi ta̱ ma̱ɓat dega̱ shin ni ɓak, so bika̱er bi muk a waar lutuk ga̱ɗemen ga̱pe ga̱ mai ta̱ ɓoot dega̱n shin, ɗe ma̱ɗem kwamɓop muop ga̱na yi, ɗe muop ga̱shin bi ga̱pe ma̱ya̱a̱l yi ma̱na, domin la ga̱muan ga̱yil muop, ta̱ ga̱na lutuk muop, ga̱na muop gap kek muop ga lutuk berkatei, ko wuro nɗe la shin bi, so hen bool, hen bool gwopneti ɗe muop gəshin temo ko menyi